Njiddere sabu to cut walla scrape ngal, kadi holla. Waawataa njiddaade bandage ngam fittaade sabu so tawii nafoore ngal e ɓuri. Njiddaade care, waawataa sabu heɓa nder so tawii njiddaade ko safu.